देखो भइयान हम जैसे जवान और नवजवान युवकन को महाविद्यालय जावो जरूरी होत हैंगो। जेसे उन्हें अच्छी तरीके की पढ़ाई मिल सके। कहे से की छोटे छोटे महाविद्यालय मा पढ़ाई सही से नहीं होत हैंगी। सो कई जने विश्वविद्यालय में पढ़न जात हैंगे। विश्वविद्यालय में हर चीज को अनुशासन होत हैंगो। ओमें टाइम टाइम से सब चीजें होत हैंगी। टाइम टाइम से ओमें कक्षा चलती हैंगी। और टाइम टाइम से अपनी अपनी बेला। पढ़ावे सर जी आत हैंगे और पढ़के चले जात हैंगे। बे औरे भुत ज्यादा पढ़े होत हैंगे। उनके पास बिलात सारी नॉलेज होत हैंगी।